إذا ما تجدر إنه تفتح هاتفك، أول شي جرب إعادة تشغيله بالضغط على زر التشغيل لفترة، إذا ما نفع جرب الدخول لوضع الإسترداد، إضغط على زر الصوت للأعلى وزر التشغيل في نفس الوجت، إذا كان عندك بيانات مهمة، حاول إنه توصل لجهاز الكمبيوتر، وتشوف إذا تجدر تسترجع البيانات، وإذا كل هذا ما نفع خذ الهاتف لمحل الصيانة، وكذا إن شاء الله تنحل المشكلة.